Ein mɔlu yi ne le mìagbɔ fiya, le mìɔ mìa gbɔ fiya, mì me yna mɔlu ɖe be ŋkɔ o. Vɔ ne mì yi be mì dza ƒle mɔlua, alo agbanu ma, mì gblɔna be mɔlu ŋku wluiwluia, mìa ƒle mɔlu ŋku wluiwluia. Mì gba gblɔna be mɔlua ɖe nye ŋkugã, mìaƒle ŋkugã be wotsɔ ɖana ayimɔlu, mìa gba ƒle mɔlu ŋkugã, kpoa nene kpo mì tsonɛ keŋ ma vɔa mì me tem yɔna ŋkɔ ɖekpe nɛ be mɔlu ya ŋkɔ ya nyikɔ ya ye le esi, eya nyikɔ ya ye le asia, mì me teŋ yɔnɛ nenema o. Mìaƒle mɔlu ŋku wluiwlui, mìaƒle mɔlu ŋkugã ye kpoe mìɔ mì gblɔna wo xe sana nu ne mì kpoa mìɔ mì dzona.. Anh mɔlua ne nye be mì ƒlea, mì va ɖanɛ, mìa kɔ tsi ɖe dzodzi, mìa ɖa mɔlu. Vɔa ne mì ɖa mɔlua, mì va wɔna dza nɛ, tsaƒe mí xe ɖu nɛ. Ablo kpadzia, ablo ne mì dza wɔ abloa, mì kuna mì dona blia tsi, ne mí do blia tsia, blia eyɔna, etena. Ne blia tea, mì va sɔ yina mɔ me, mì va yi tunɛ, ne mì va yi tu blia xe gbɔva, mì va ginɛ, ne mì gi ama, wonana atike ɖe, wodena atike ɖewo me. Ne wo de atikeawo me gbaku yovowɔ, ne mì de wo mea, ehona. Dzidze yi ne le esi ne exɔ wɔea, etrɔ yɔna yina dzi. Ye wova trɔ tsɔnɛ keŋ akĩ ɖe. enu me goɖoe goɖoe xe dana ɖe adokpo dzi, etsi ma gogoe. Mìa kɔ tsi ɖe ezea be gɔme atrɔ tsɔ nu aha ɖe ezea dzi, aya- aya- aya ye kpoe binɛ le edzoa dzi. Etsi ma gogo enu yi ne mì da ɖe dzia o. Mìa kɔ tsi ɖe ezea me vɔ mia trɔ tsɔ nu ɖe etsia nu atrɔ kã abloa aha kɔ ɖe edzi kaka va yi ce atrɔ tsɔ enu atsɔ̃e, afe kpoa dzidzɔa ye kpoe trɔ bi nɛ. Ne dzidzɔa bi kpoa yekpo mìaɖe. Ne mì gbe ɖe pkoa, mìawɔ dza, enuma be dza kpoa mìa ha toe.